एक साधारम आमलेड बनवेला हमनो किती के लिए। एक अंड़ा दू अंड़ा ले बैं उकरा एको दोर के एक लास। में निकाल ले बैं उकरा में कटल, प्याज, मिर्चाय, आधी। नमक, मसाला ही समिले ले बैं उकरा अच्छा से घाट ले। बैं घाटे उकरा एपको पेन में निकाल ले बैं उकरा बाद गरम। खड़े के बाद पलट ले बैं सो दू सेट से पक जेते तो उकरा। कोई थाली में निकाल ले के बाद बहुत बड़ी आमलेड द्यारोजीत है।